Shinkafa maga ata magu ayu ga afuri aruwu gu bubayi gu buba ga ahina iyimi ginda ga ahuna aluwi gu zuwa firi ar uwu ga piya unu gunda biku magu kara yu unuma ga piya yi abara ga gilari iyimi ginda maja kura ubuwa aba a dugu amulu magu ayu kuma gu ahiri tsir gu buba ga huba ga puna iyimin tsirna ga zuwa buwari guzuwa duburi agari maga ayu ku ma ma ayu guba kaja aya dufuma aga usukurma ga duri gu buba gu zu tari guwa muli usukur ginda usukur ginda tumatur ginda gu zuwa nalo agari maga asukuma ga abunji ahan magu ayu kana ko dugu asiyi afiya aka iyimi ma ga siya wuya sugayi kodu amula waina guyi ayari ga sayu tari ga siya shinkafa aga thur uwadi uwadi Kala miyi du shinkafa kira mulaya mai magu ayu ga chuwari uzu’u magu ayu ga tari dufu duri magu ayu ga amala waiyina diri magu ayu ga auya ga ahuwari uzu’u shinkafa aga lagu uwaladi ban shinkafa aga thur uwadi shinkafa aga thur uwadi nyu dandana yu iviri tama har yu iviri sukuku yu iviri zunama har kiya ahiri buhu muthu guduma kiya apiya aku iyimi kiya uboba kiya ahaba abu bulunkutu kumdu aba uwida kiya asi dilna yu adulu umala yu adula bubuwa yu adula umebe yu adula bubuwa bau har ashina viriyi ashana iju afu barka anu iju iju afubaki anu iju ama abauku duna suwi ayimai iju afubarka iju afubarka sai ngusha dan naya ban sai inda dili sai naya ulu taga ngusha ku iju anayi lagu ana ngusha ku iku anayi lagu ana ngusha ku iju apahina lagu.